الفقر اولًا يا أخي لو حليت مشكلة الفجر الناس راح يثير عندها فرص ويعيشون حياة كريمة وهذا بحد ذاته يخفف مشاكل ثانية مثل التلوث.